پتلونونو د اوتو کول په خاطر باید اوتو په یو مناسبه درجه ګرم سي او وروسته د هغه نه په کومه طریقه څې پتلون قات سي قات قات اوتو او منظم کړای سي.